Kalo menurut sa itu, penting skali kita pelajari <hesitation> pasangan to sebelum kita menikah. Tapi, kadang kalo kita pu diri sendiri tu, tida bisa lihat kita pu pasangan oh ini de baik ato tida, jadi lebih bagus itu, orang tua juga tahu begitu, oh iyo ini kita pu pasangan ini de baik untuk kita pu keluarga begitu <hesitation> untuk saya mungkin.